نعم اكيد لازم يشاركوا الشباب في الامور السياسية الخاطر هم مستقبل البلاد ولازم يكون عنـ- عندهم الكلمة باش يشاركوا في الامور السياسية سواء كانوا يشاركوا في المنطقيات والاشتراك في ندوات والا يشاركوا في <hesitation> اجتماعات سياسية لان الشباب هم عماد البلاد هم اللي يبنوا البلاد هم مستقبلها